Po nëse i kam veç gjysë ore për me bo ni darkë për pesë musafir, atherë i kisha qit nja dy paqeta makarona me u zi, n'anën tjetër e kisha fërgu pak kepë, pak hudra, sos domatesh, kisha qit pak origano, biber t'zi edhe n'fund i kisha qit parmezan.